رياظة الجمباز هذي مرة ما أعرف أؤديها، ما أدري كيف يكون عند الناس ليونة كدة بجسمهم يجدرون يثنون ظهرهم يثنون رجليهم يفتحون الحوظ، أنا أحس ال <hesitation> الجمباز هذي مرة صعبة رساظة مرة صعبة، ما <hesitation> تبغى ليونة ولياقة عالية.